Kô fa andoky lasopy simply àby ren̈y, raisitsika ôhatra amy-paty amy sase àby in̈y, ampandevezin̈y atsendriky ran̈o avy eo izy poahan̈a an̈aty sase in̈y aharo an̈aty ran̈o bôka nandevy in̈y aharo miaraka amin̈any ao sôsin̈any jiàby oe kô fa mandevindevy diô miniota eo izy atao an̈aty bôly amizay in̈y Izy malaky vita oe.